वैसे ते हम कवनो भी तरह के मांस चाहे ऊ जानवर के हो या वैज्ञानिकन द्वारा प्रयोगशाला में बनल हो। हम नाही खाब, लेकिन अगर केहू के डॉक्टर मीट मशीन खाये के सलाह दे ते ओकर उच्च गुणवत्ता के ध्यान रखे के चाही। ए बारे में हमके कुछ नाही पता बा कि गुणवत्ता के मामा में कउँ जादा बढ़िया होई, लेकिन हाँ ई जरूर कही सकिला कि अगर माने वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में बनावल मांस के प्रयोग करीहे। ते जियत जागत जानवर के मार के ओकर मांस लेवे के जरूरत नाही पड़ी।